نحب نستغل وقت فراحي- فراغي تفريجا على مسلسل و لا فيلم و لا نحب نقعد مع صحابي نحب نضحك ياسر و لا نحب نرقد، هي ثلاثا حلول يا نوم يا ضحك يا فيلم و لا مسلسل و لا ماكله، حتى الماكله باهيا تنجم تقضي بيها وقت فراغك ما تخيبش يعني. <laughs>